So <hesitation> ezo ani molom ibol ne balan ezo bho izal eena erugho bo bho kor tutu tutu tuoo kedio odi aghol aghol an ani ami na mobhio onuma eh ana na tu to ikpoki emu ami ee seghe mamiim ibho bho aghe magha ma motu eena kedio odi ta seghe mamimiim bobho apin ake olu ami omiin ami ode ami ami na tu mubual olom obho ami natuom mobho leedio na ubhin amiim obho kedio totu ode miikpoki bho ikpoki bho uto gha mogho udugul uto gha mo ogbo eleeny kedio to tol suo odubu dian nini adio nabaal pi nomorom opin oke adio nabaal pin node mode osaayogh aridian kedio isi bha bho eed nenwe nedigh molo to okuoghom a property ma otaany kedio ana ughi umin obho olom ana oh natu mobal pana nabhin atu eena temario obalan ah, izal adumu ilo kpa kpa kpa olom na ghol keel ani bho na park atu gheel eghe amute